Bingel petel lari dammugal kesel ha sare mabbe o seyi o nani beldum o nasti dammude mai pat ngam o lara no dum woni kanko be sobiraabe mako.